सकभर ऐसो हुईहि ना । और मानौकि मय अकेलुय रहिगओ संसारमे । तओ मय भगवानसे प्रार्थना करंगो और जा अवस्थामो और कुई उपाईय ना रयहय । मय भगवानसे जहे प्रार्थना करंगो कि मिर कोई एक संगी <hesitation> बनादे या फिर मिलाएदे । <hesitation> ताकि जा संसार के फिरसे संसारमे हमरो मानवताको सृष्टि फिर अग्गु बढसकय कहिके ।